Ny sakafo tena tiako nefa tena lafo be de ireto avy: ny gratin, ny pizza, ny tacos i, de <hesitation> misy koa ireo karazana hazan-dranomasina toy ny crevette i, ny drakaka, de ny <hesitation> calmar.